बिल्ल्यां का बारे मं कइ आम गलतफ़हमियाँ च, जो अकसर लोकां मं पाई जांदी: बिल्ल्यां स्वार्थी हुंदी - कई लोग समझदा कि बिल्ल्यां स्वार्थी हुंदी और मालिक सै कम लगाव रखदी। असल मं बिल्ल्यां स्वतंत्र स्वभाव की हुंदी, पर उ अपन मालिक का प्रति बड्ड प्यार और लगाव दिखौंदी, बस उनका तरीका अलग च। बिल्ल्यां अपन मालिक का नि पहचान सकदी - लोग समझदा कि बिल्ल्यां अपन मालिक का पहचान नि सकदी, पर हकीकत मं उ मालिक का आवाज, चेहरा और महक बड्डी अच्छे सै पहचानदी।